Mi wiyai be hannde balde didi wondon mi wala ko mi yarata <hesitation> useni be kabda be ngaddana am ndiyam gam donka nangi am.